Este kopä'nista'p hay vece hay vece este pajka'yajpa, hay vece pajka'yajpamä este janu'syak toyajpa je cuerpo, pyaleta u kyoso, u <noise> kyänä titya'p lo que pyajkyajpamä, pues ja jiksyek jyamyajpa tristeza por que toyajpa cuierpo y pues jete mas wijtyajpa tzu'kä'mtya'p por que nta kenyajpa tzu'kämä, papäki pitimä'nyajä este kotzäjkomtya'p, jenä wijtyajpa animalta'p mas mas est mas animalta'p este wijtyajpapä tzu'kä'mä.